Je'e na i'xnaxë jue yë tyum ko'o najtyë ji'ib nay nayxanyë pë oy të nëkyubëkyë pë oy tëm nëkyaxë pë oy këxëk je'e yë tyumbyë.